Bhe sa festa preferida innoga in bidda è sigurammenti su neovnariu de Santu Millau, poitta <hesitation> è ua festa meda sentida in sa iddighedda nosta <hesitation> e su mommentu in cui, tottu sa idda si reuniscidi. Incontrasa genti ca magari non bisi po meda tempusu in s'arcu de s'annu e quindi t'agatta tottu impari e <hesitation> e a festasa su Santu e poi aparrassa a conca a pari in su.